ویتنام په اړه زه زیات معلومات نه لرم. یوازنی شي چې مي ذهن ته راځی هغه د امریکا او د ویتنام جنګ و چې په هغه کي په میلیونونو ویتنامیان ووژل سول او په اخیر کي هم امریکا ماته وخوړل. دا جنګ د نولسمي پیړۍ په اویایمو کلونو کي زما په فکر و موښت او زیات تلفات یې لرل او ویتنامیانو په ډېره میړانه دا جګړه د امریکا څخه و ګټل.